Maro ankarazagna piso.. misy zô izy Io an piso lay de misy piso vavy, de misy kôa izy Io an piso dy, dy Io an tsy tsy miegna miaraka amin'olona fa le piso tsotra regny fogna miarka miegna amin'olona le an-dragno.